<hesitation> pues njuande ru ljiu ndu nda njuande lai nda lantu y ya ru lajuet nda me ne nda para ne kara galju necesita nda nda lau a veces mjau bau nda lae kara galjiu y nda latujul kun kun biu santaju ljiu u kun nduk te kun licuadora chiñi nip pudat njajau ljujuly lju mas mas ya dabau bi ya te kun nkjiñ kun nkjiñ gadu y pik nda lae njuande te pagas pagas gapje pagas talung y pues <hesitation> gueno lo que es ljiu nkijily ntonces ru ljiu daua aveces tep bale nep laju nep nep nda laep con papas o kun pagas pues lo que es ru ljiu nduk tsjep chil lejep lju xiñchit njuande puya o kiy puya y kiy ru kit lju cascabel te juande nda salsa lejeng kajuau y nip tsjau kaui porque kueje nduk ndaja lju nduk veces nip sku mjau pete o no se kjua avecesnda laneg pero pero ru. Te pues ahi que nda ne mjau mjau latujuly stasits ru ki ramiu y bijiy nda laneng nenp nmau y pues si nduk mu te bajau nduk statep ru kapugusi ke nduk lejep cacahuate ru te nda salsa o ru ki gusi de miujuy nduk tsjep semilla de calabaza kjuande te nda salsa mjau u kun kun ljiu.